Ɗum yo masin non mo banki oo waɗi bannge. Taweteeɗo a waɗɗan hen kartal maaɗa tan; ittaa kaalissi maa no tawetee ana newanii yimɓe ɓee. Fade muuɗun yahde jon kaa jooɗoyaade faa hettoyoo.